E wodi ñyamunda ko ɓeydanto taagu bawɗe tinaaki joɗaaki e siftoroyaaki. Ko hawti e juri, e debinoje, e wodi kosam.